Re ma' ta ndye yala', re ma' ya nak xanak mbaka', le ma' ndye yal, nax tema' na- na nchata ma' le ma' nzo ro'a ne chele nkete kuan ma' jwa'n jwa'ma o nzo abes chokuan ndiez ze nda ma', mbay na le xe nak re nzeda re ma' ba yal ndye ma' le ma' nkuan jwa'n jwa'ma' nkuan ma' ngud jwa'ma', nkuan ma' nzo abes ncha ma' ngid na', re mbe'da re ma'ba ndye yal, re ma' ya kuan jwa'n jwa' nchama' cho kuan re ma' bix nzite'ba ncha ma', jwa'na nly ma' yal nn- taja ndye mbe'da na, mbed' za'na ma' ya ndye yal nke di' ma'ya chele za nly lozomen ma' nzo ro'a ne ma' ya nlo lomen za or nke ma' di lomen mbez xana chele tyak yismen o nzo cho men rid ndap neda men nguj, jwa'na nye ma', taga nak bich za, bix ndye yal. bix ncha mdin, le bixa' naxte naxte' kuan ma' jwa'n jwa'ma na nzo ro'a ne chele ne nzo chokuan tyakmen o nzo chomen tiak jwa'n za mbez ma' ndob ma' neda', mbat taga nak a chole ngid tin' nuga ngid tin nke tema' yal, ma' nkuan ma' jwa'n ncha ma', le ma' ncha re nguda chokuan ncha ma' yal, jwa'na jwa'n nly ma' nke tema' re ma'ba.